Tsy haiky ndreky izy na ara-dalàn̈a na tsy ara-dalàn̈a fa izy fo zen̈y aminakà mety tandrin̈esan̈a. Ia, azo tandrin̈esan̈a zen̈y amy lera anao koa fa mila hevitrin-drô iny. Mety tandrin̈esan̈a zen̈y hevitrin-drô pôlisy àby io. Fa tsy mety tsy amy raha jiàby fo ndreky fa amy raha sasasan̈any fo.